In Turchia ngë kam klënë kurrë, però per esempiu di se shumë të ngrënëra jan paraç si te Shqipëria, përçë Shqipëria ka l’influenza turca përçë pati la dominazione ottomana pë’ pes qindë vjet, katër qindë vjet një shurbes del generi, allura të ngrënit ë simili, per esempiu byreku, <hesitation> baklavau e gjithë këto shurbise.